איך וואלט עס געלאזט ווי ליידיגער. נישט צו אנגעפילט. אפשר א קליינע קאוטש ביי די זייט, מיט א פיקטשער פרעים. עפעס זייער ניט און ליידיג.